योग प्रच्तिचे कोइब काने, अमे अगते योग कोर काने, जुन्तो गेत् उप् लगे हेतु पिनिऐ बलैब। फिर्स्त् ओर्देर् तो व्होले, हेरि किक् कोइ। योग त्रच्क् सुइत् पिनिऐ बलैब, योग त्रच्क् सुइत् पिनिऐ, किम्किन एपिसोद्। तर् एपिसोद् बोरेअके, हेरि कोइब बलैब किक् कोइ। फिर्स्त् ओर्देर् अनुलोम् मिलोलोम् कोइब बलैब। थेन् अलम्मन् हेरि प्रनयम् कोइलो, प्रनयम् कोइलो। तर् एपिसोद्, सुर्य नमस्कर् कोइलो। तर् एपिसोद्, मस्कर्। एनेके बूर् कि बगिबे असन् असे <hesitation> मेदिदतिओन् कोइलो। एनेके रेत मिन्द् तो मने रेत चोन्त्रोल् है। तर् एपिसोद् अमे उलै गोलो अलम्मन् स्त्रेत्छिन्ग् कोइलो। एनेके किसुमन् <hesitation> बेलक् बेलक् त्य्पे ओर योग असे। एनेके लौघिन्ग्, लौघिन्ग् हेरि तेछ्निकुए ओ असे। तर् एपिसोद्, सुर्य नमस्कर् असे। एनेके बूर् त्य्पे ओर असे।